من أحسن المشروبات اللي نحبها ونفظلها هي عصير الفراولة الفريز آآ نحب الفريز برشا بالأخص كى نحطو في الثلاچة يبرد يقعد يبرد بريود آ وبعد ما يثلچ نهبطو في فصل الصيف خاصة نهبطو ونحطوا في الخلاط مع شوية حليب للطبيعة وشوية محلي هكايا وشوية زهرلو ولا شوية عطرچية ونشربو هداك أحسن مشروب عندي.